Za zen̈y mandeha diadia vity io tsy ten̈a ny matetiky ndreky fa koa isan'andra edy iô amin'ny dimy ambiny folo minitry iô zen̈y. Aviô isaka robia zen̈y za ten̈a ny mandany lera araiky amin'ny sipôro. Dikany zen̈y afaka volan̈iny zen̈y oe iô mety amin'ny telo lera iô zen̈y laniko anatiny herin'andra araiky.